o va Kanada tun han diya curulu mibinni aba nucoza we diya ɲun ere yɛrɛ mibin ɓaro la putine ɓawe cɛ mu mani buru nɛ han tuwa we a ɛn ji ma ba omar-ra ɓa da ba cɛnu ɲu ɲan mi ba se donk to ciya ɲan we ji